Tiru l'eva ënt ël lavandin, bütu ën po dë savun e pöi apres bütu tüta la roba ëndrinta e pöi dopu la strufin-u la strufin-un ën poch e pöi apres vardu së al e venüita ën po pulida, gavu vìa l'eva cun ël savun e la sciacu sut a l'eva curent